ཁ་སི་ནག་ལོ་ལུ་ཁ་བར་ས་ཐང་། ཆམ་ཆུག་ས་གི་ཉེན་ཆིག་ནག་ལོ་ལ་ང་། སུ་བ་ཆེ་ན་དི་ནག་དི་ལུ་བཀར་ས་དི་ལེན་སེ། ཀ་མི་སུ་བ་ཆེ་ན་དི་ལུ་བཀར་ས་ན་དི། ཨོ་དེམ་སང་དུག་ཀན་ད་མེཁན་བསྟེན་བཤད། དེ་ལེ་ནག་དེ་ལུགས་བཀར་ས་ན་ཨ་བེ་ཆི་ལམ་ཡ་ཧེ། ཨོ་ན་ལེ་ནག་ཆམ་ན་དེ་ཨོ་དེམ་ཁ་བ་མེ། ནག་ཆམ་མ་ཆམ་མེ་ཆུ་ཨོ་དེ་ཕ་ཏེ་གི། ནག་ལུ་ར་བཀས་པེ་ཨིན་ཀ་མི་སུ་བ་ཆེ་ན། ནག་ལོ་ནག་ཆི་གུས་ལུ་ཏེ་ལུ་རིགས་སར་གི་ལུ་འདི་ཆུ། མང་པོ་མང་པོ་ནག་བཀས་པེ་ཨོ་དེ་ཕ་ཡ་ཏེ་གི། ནག་དེ་ལུགས་བཀས་པེ་ཨིན་ཏེ་ལེ་ནེ་ཏེ་པེ་ཉན་མི། མ་ཡ་ནག་ལུ་བཀར་ས་ན་ཁ་ཕ་ཐེན་དི་གི། ཏེ་ནས་ཆ་ལུ་བཀར་ས་གི་ཉམ་ལེམ་ཡ་ཀ་ཕོ། དབྱེ་བ་ད་ཏ་གི་ནག་ལུ་བཀར་ས་ཨིན།